Hen nɗe tong nin tyakpya na̱ nɗa̱a̱n ɓit ga̱fe muop la hen zuwa pue yii, yii hok la kang, tyakpya ga̱tong nin na̱ anita̱ bi ga̱fe hen nong teel ma̱gurum na̱ nda̱ jap na̱ dip, ɗe hen nin ɓit ga̱fe muop la hen, ɗe ma̱nin tyakpya yi, ɗe ma̱twoot ntyak lu nda̱ ma̱shaar ga̱man yi, mat na̱ nda̱ jap na̱ muop ga̱yok da̱ da̱ ma̱teel kek ma̱twoot, ɗe muop ga̱ nin tyakpya bit ga̱la hen nda̱ yii ga̱fe hen nɗe ga̱fe naan ga̱la hen nɗe nɗa̱a̱n duniya, ko sek yii ga̱nang, hen nɗe tong shin yi pa̱na̱, ma̱ shaar na̱ mapuat hen suin la jabbi haam ma̱ sarrap hen tseet, muop, muop gep ha jap lura, ma̱twoot do ma̱ nin tyakpya men yi ma̱pa̱ naan ga̱fe naan mang men wul nni ga̱yil kayil nna̱ ɗe mashin yi ko sek lokaci ga̱nang ko sek ɓit ga̱mong ma̱pen ka ɗi pa̱na̱ de tong ma̱puat ma̱nin tyakpya yi, ma̱twaar jap gya ma̱twate, ma̱ marap jap gya nda̱ ma̱shaar men nda̱ mashaar twoot men jap jaraap, sharap men, jap me ma̱ shaar twoot dip muop teel kang muop nin tyakpya, ma̱sa̱ ma̱ swa nda̱ muop ka lokaci ka ɓit ga̱fe naan gala hen ga̱wa ru ta̱ ga̱fe hen man, nin tyak pya kuma hen teel muop dip haw tyak na̱ tong nda̱ gwen, ma̱shaar na̱ nda̱ ma̱shaar twoot na̱, ma̱shaar na̱ nda̱ ma̱shaar twoot na̱, ma̱sha, ma̱na̱a̱n na̱ nda̱ ma̱n Ɗa̱ ma̱nin tyakpya hok ma̱shin nda̱ ɓit la nɗe tyak lazem hen muan lu nda nƙonglu shappue ji ka, ɗe hen nin tyakpya na̱ yi pa̱rdaan, ka lokaci, ka ɓit ga̱fe ni wa waru nni, sek lu, sek ɓit hok, sen hen rong taɓa niet ba, ko sek yii ga̱nang, hen nɗe tong nin tyak pya yi tong pa̱naan, sek ɓit ga̱fe naan ga̱la hen mɓit ga̱fe hen nong shin bi hok, hen yong ma̱shaar na̱ tong da̱ ma̱twori ma̱ muen da̱ gavo hen twat gwan gya, gya ƙwap gya kwapda, gya mmuk nasara ma̱ shin ni mpeve sem, ma̱nin tyak pya ma̱sa̱ ma̱swo, ma̱shin shiel nda̱ sem, ma̱yok tong da̱ ma̱gap ma̱ton rep, la ma̱yok depa̱ terrep ma̱nin tyakpya hok sen la ga̱zem man gahool ba shat ba nda̱bi guram la sa̱ la gahool, lagana la ke ga̱, ya waar sa̱ ga̱wa mbit ga̱sek hok, la ga̱wa̱ da̱ga̱ too ga̱shap pue ga̱ ka yin da gate naan sa hen yong gwen da̱ nin tyakpga na kabit ga̱fe muop ga̱ ga̱la hen, sen hen nin maila ga̱too, ɗe ga̱ shappue ga yi ɗe naan gasa̱a̱ tyaklang ni yi ga muan nni ntiem, naan sa kuma hen nɗa kat yin taw kallang hau tyak na̱ tong pya nda̱ gwon, ma̱shaar na̱ nda̱ ma̱shaw twoot na̱, ma̱sha ma̱na̱a̱n na̱ nda̱ ma̱n Nda na̱, muop tong nin tyakpya muop wat ga̱ zoom nka̱ na̱, ɗe hen mallak yi tong muan ntiem kuma naan sa hen nɗe tong kat sa̱ntiem hok yi pa̱na̱, mbit ga̱fe naan ga̱la hen hok, hen la shin pa̱na̱, naan nɗe rong wat ga̱ zoom yi sem, kuma ko ka laa na̱ ga̱ nang, la shin, bit muk la waru zak, hen yit mma zak pa̱na̱, hen nin tyakpa ɗe naan ga̱ lap ga̱ zoom, hen waar muop tong muan lu naan nni, naan tong wat ga̱ zoom nkek muop, kek muop zak ɗi pa̱na̱ ɗe muop ga̱ shin yi, muop la ya̱a̱l zak na, ɗe muop ga̱shin yi, ga̱bi ga̱ɗe na̱ tong shin mma yi, nasara la shin zak tong pa̱na̱, ma̱na a sek muop ɗi, kuma naan sa la ma̱shi buk nzoom twoot ma̱sa̱ mpue sem ma̱swa mpue sem ma̱ marrap gwen gya nin tyak pya ma̱pa̱ naan, kuma la ma buk de yok, naan shal men tong yok nni ma̱gap ga̱tyop, yok da̱ ma̱ terrep ma̱shin bi ga̱ɗe nɗa̱a̱n, ma̱kat zoom pe naan, kuma zook hok a biga̱ ɗemen ga̱pe la ma̱shin ni pa̱na̱ komi zem men, naan nɗe tong lap shin men yi, kuma shin hok, a shin ga̱ɗemen ga̱fe ma̱leng ga̱yil nna̱ ga̱pet ga̱fop ba, ga̱bet ga̱me, lama̱ shin top, naan ɗin tong mang men waru sek ɓit hok ba ɗe tong ma̱shin tyakpya hok yi ba, kuma la ba dega̱n shin hok, ɗe tong nin yi mmen kuma nɗe tong ep waar yi mmen, manɗe tong manin tyakpya hok yi, kuma la pa zoom muk ma̱ wat sem ɗe tong ma̱ muen yi ma̱sshaar kannang, akwai mazem hen gafe muop tong tuun jabbi daga ga̱ tyak lu gasampe, gafe muop kat pa̱wul ba, kuma muop ɗe tong nin tyakpya yi, muop tong tuus nɗa̱a̱n ɗie longvilip nasara ga̱fe muop ga̱shin mmuk ga̱yil nɗasa̱na̱, kuma hen nɗe tong kat yi tong na, hen tong shi, hen tong nin tyakpya na̱ zak pa̱ muop ɗe tong ma̱shin yi mpue sem, muop la kat ko lala langshin bi shie bi shie muan la kwam muop, muop paar nni, ɗe hen lap yi la ka, ɗe hen niap ɗe bihok gapyi da buk gapun yi nda masaar twwit nda̱ ma̱shaar leng men hok yi dip ɗe tong ma̱ nin tyakpyo hok yi kuma naan nɗe tong lap ga̱ zoom yi, muop la shin mmuop zak pa̱na̱ muop <noise> tem pa men, ma̱ muen ga̱gwo ga̱d muop, la pa̱ wan bishie muan la kwom, lap langship ba mmuop ɗe muop ga̱shin yi zak ɗe bihok ga̱ tong ɗong yi pa̱na, men de seni ma̱ man sem, kuma naan nde tong lap ga̱ zoom yi nsem ɗe ka tyakpya anita̱